Ny amporisihigna le zaza madinika regny hagnano sport: ampahafantarigna azy hoe ino le vok- ilay vokatra azo avy am'le sport le mahatsara le sport avy ake amin-jay ndrango izy mbola hely regny igny izy kôa na- ilay am-pianaragna regny igny efa atao agnatin'ny <noise> prôgrama à l'école regny igny hoe ohatra hoe indraiky isan-kerignandro magnano sport efa à l'école mihitsy.